<noise> Hany haiko hoe mampisy alerzia amin’olo zao, matetetiky henoko- matetetiky hoe henoko mpahazo olo hoe mampisy alerzia amin’olo zao le fruits de mer regny: crevette. misy koa amin’ny ranomamy regny: patsa a, fia maiky regny. De misy koa le sakafo misy produit chimique regny koa, regny matetiky koa mampisy alerzia amin’olo.